rɨ <hesitation> rɨ wɛɛkpǝ lǝ kɨtakǝ we, <hesitation> akɛɛpɨrɛɛ pɨŋkpɛ pɨtɨ pɨ kpii kanyɩ pɨ lée tɨ pɨŋ kpii rɨ kpanʊ bɨ akɛɛ kɨtɨŋkǝ wɔɔ pɨ ri rɨ akɛɛpɨrɛ pɨ kʊla mɨ wɛɛkpǝ rɨ kpanʊwǝ Rɨ ǝfǝcamɨkǝ wɔɔ yo korǝfǝ caŋkasɩ. Caŋkasɩ ŋwɨŋkpe ri rɨ kɛɛrɛŋ kanyɩŋ nǝ́ǝ kǝlɨ makpanɩ baŋba <hesitation> ka láa taa fɛtaarɨwǝ ŋkpiirɨ kpanʊ mǝyǝ ǝnɨ mɨŋ tɛlɩ <hesitation> caŋkasɩ ŋwɨkpe ri rɨ kɛɛrɛ kanyɩ née kpii rɨ kpanʊwǝ mɨŋkǝ <hesitation> ɛɛ kɨwɛɛkǝ, <hesitation> ǝfɨcamɨyitǝkǝ wɔɔ, yo korokuŋ <hesitation> cileŋcileŋyǝ. cileŋcileŋyǝ wɔɔ ŋwɨ kpirɨ kɛɛrɛ kanyɩ kpii rɨ kpanʊ née cileŋ kpanʊ Nǝ́ǝ toolu kpanʊ oturu wɨla kɔ Mɨŋ ǝfǝcamɨkǝ lǎ akpɛnɛŋbisa yɨrirɨ rakpɛnɛŋbirɛ yaa kɔ baŋba paa mɨŋ cileŋcileŋ kpii rɨwe wanotolu wɔɔ anyɩŋ kpanʊ wɨ láa kɔ wɨ lóo poayɩrɩ. ɨŋ wǝ mɨŋ nyóo ko nɨkatʊʊ wɔɔ anyɩŋ wɨŋgbe wɨ poonu kɨ nɨ tʊwʊ nu ŋuŋ. fanyɩŋ <hesitation> anyɩŋ anyɩŋ wɨ lo poŋ finyɩŋ cileŋcileŋ we ri rɨ kɛɛrɛ kɛɛkpatɩrɛ náa taa rɨ akɛɛpǝ rɨ kpanʊ lǝ mǝrǝ, <hesitation> ɨŋ dɔŋkǝ wɨlo ɖo yamɨ yɩ paa mɨ nyɩŋpǝrɨ kpanʊ kɨ la mɨ wʊlʊ pɨ mɨŋkɨsa. yǝǝ fɨ ǝfǝcamɨkǝ ke oo wɨpɔɔkpǝ. wɨpɔɔkpǝ gbe wɨrirɨ akɛɛpɨrɛ kɨtɩŋkǝ kanyɩŋ pɨ leh kpii rɨ kpanʊ <hesitation> hɨŋ ɖepe mala ko kpanʊ rɛɛwɔ anyɩŋ wɨpɔɔkpǝ baŋba ŋgbe wɨ kpii rɨ kpanʊ wɨ lah tɛlɩ paaka nyɩŋ kɨpɔɔkǝ rɨ kpanʊ katɛŋ fɨŋ wǝ kɨ lo ru ǝnɨ ŋ kɨ kɨpɔɔkǝ kɨ lɨŋ kpii rɨ kpanʊ wǝ gǝ kɨ lo rurɨ fǝŋ. wɨ loo poŋ afɨcamɨ kɨtatǝkɨkǝ wɔɔ <hesitation> ɛɛ akɔtɔɔyǝ. Akɔtɔɛ yi kpii yi ri rɨ akɛɛrɛ kanyɩŋ pɨ leh kpiirɨ rɨ kpanʊ. Mɔŋ oloko akpanʊ cakaawe a láa lɔ akɔtɔɛ baŋba kamɨtɛŋ ikiniŋ wɔɔ ŋ wǝ akɔtɔɛ yee kpii rɨ kpanʊ. Akɔtɔɛ yɨŋ kpɛ yee kpii rɨ kpanʊ mɨŋkǝ ǝwɛɛkpǝ. wɛɛkpǝ malanyɩŋ akɔtɔɛ wɔɔ wɨlee alanyɩŋkpɨ wɨŋkpe wɨla saŋɖɨ mɛŋwʊ wɨla saŋɖɨ mɛŋ lǝ mǝrǝ anyɩŋ wɨ le kpii rɨ mɛŋ la acakayǝ Paaka nyɩŋ gɔtɔɔrǝ koo suu <hesitation> a ka nyɩŋ ɖɨ rɨ kpanʊ koo suu katɛŋ ǝkǝnɨŋ lɨŋ kpii rɨ kpanʊ. rɨŋkpɛ leh kpirɨ kpanʊ. Dɔŋkǝ rɨ kɨlɛɛkǝ wɔɔ yokoratɛŋ wɔɔ rɨ akɛɛpɨwe pɨ leh kpirɨ kpanʊ kʊla mɨ kɨwɛɛkǝ wɔɔ yokoratɛŋ: gɔtɔɔrǝ mɨ kɨpɔɔkǝ mɨ cileŋcileŋyǝ. kɨlo korǝfɨ caŋkasɩ yakʊla ŋwɨŋkpe kʊla rɨ mǝrɨ we.